lelwa ndabbawa on je wawi diwugo masin, dum do naftira be kosde majum di diwa masin ngam di hisa torreego ha dabbaji fere. lelwa do diwa bi mum do diwa ngam wala no lelwa diwira bi mum lada.